So'z erkinligi muhim huquqdir, lekin ba'zida cheklovlar bo‘lishi kerak, masalan, zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi yoki nafratli nutqlarga qarshi. Har bir inson o‘z erkinligini boshqalarga zarar yetkazmasdan amalga oshirishi kerak.